Ahaa nikuku ukamiichinja kwaiputhua uhaminputhua yada kabitha, halafu jikoni kidigo ibhutha mafwea ghaya mda. Halafu kwa bora ndemyi kwabara ndenyi kwabhutta nautumbo ghaya nautumbo ghaya. Ukamithuta mautumbo haya lubha kwaitematema ukamiitematema, ukamiitematema lubha kwabhegha ma- madumadu, kwaibhile rukwenyi kwabhikhia mafura, kwaighaluthaa yafunya kekindo lubhaha kwabhihia mringa lubhaha, kwantha kwabheghabhegha fitunguu na nyanya kwabhikiana nyama tia tha nguku halafu kwa ghaluta halafu baadae kwabhikia mringa ukambhia mringa lubhaha kwadoghosha kwapata mshombe mcha welia kijo.